El li awaj e k'o loran che xa' rimal lara' he kich'awek, kajriton chewa' qab'aj chiran, xaqara' k'o li k'oy, k'o li li imol xaqara' he lera' kikton renejeel chetaq xaqara' ki'ab' la' kech'awek, rimal he k'o kino'jb'aal, k'o keta'mb'aal he qamal ra'aj aj wunaq.